على حسب التدريبات. يمكن <hesitation> بكتم نفسي حوالي دقيقة أو أكثر، إذا تكون مهيأ نفسياً. لكن لازم يكون عندي تدريب كافي قبل ما أسوي هاي التجربة.